حسيت روحي عندي زهر على لاخر، أول مرا <hesitation> اتسلق بيا بروف تع الصبور لأنا نعرف نجري بالقدى، وقتها فما مسابقه تع العدو الريفي، ياخي قيدت برشا من الناس و أنا ما سمعتش لمنجمش روحي معبيا يرشا، قعدت نقنع نقنع خي في لاخر قاتلي هيا تعالي، هزوني برشا بلايص و هزيت برشا ميداليات.